Iyoo, njali gyíŧi bége bigi ma húri yaa bég yóbdim bàa ma lígiri gimanda. Hee inyalnate, yíti ma bijaa ntuugbe núndi, he gí yíŧe hi ma húri yaa yóbdini ma lígiri ndaani gimanda. Hide anfúfure nda agaŧ, winooni hi de wéetim be, wee wi anfúri, njali mguunji bjéŋ bo, awéetim be anwomi. Anhabi antúm bàa alungini ma, anto ngi bi. Iyoo, ndu uyaanti mo a he ubiinte ayíŧi binyaa bo ŧuubu, ŧuubi he fana gimandi gitídi gi he nfúrre. Fe nfúrre he ga a liloosi gi ma biñaŋ ma nsíŋ bembe, gee gi hi de nfúrrite. Ugí mo ngi maalu a hódi ma ŧuubi he gee gi hide nwomo. Angi too mo nda afootale gi ma anwomi, han gsamtim biñaŋ ma faŋ ma unwéeti <hesitation> ŧuubu ndum gi binyósoti. Ge <hesitation> gi ma húri yaa ge bân ma. Iyoo, ndu utoo mo a ginjífa bége, gimandi ma fanan bége nfúrre, baa wo uléyi wo, bigi ngi brobilem, hee bigi ngi fgiye fndaŋ uléey, ndi yíŧi too bàa wéeti, gimandi ma bàa ma fana nyaanti. Ndu uto ñín mo hala ma biñaŋ ma yaaŧini bsu, unwéeti bà haji ma binwomi haj, binwomtiti bolo.